देखो सा हुकम अगर आपणा एक नौकरी री वास्ता तैयारी करवा चाओ तो आपणा उन नौकरी में जितरी भी पेपर हुआ सभी पास करवा जरुरी है। ना तो आप उन नौकरी में ना जा सको तो यात्रा भी टॉपिक है उन सभी में पढ़ना जरुरी है तभी आप बा नौकरी में अप्स हुआ ला।